Rehefa handeha mandro zô an dia misy karazagna izy io andesina akagny a. Misy i le tsotsotra fogna le telo zoro regny. Dia misy ndrekany an le tonga dia mitambatra matevina regny. Fa io zany tsisy hoe amin'ny fotoana karakory fa rehefa indesinô izy dia mety aby si na karakory na karakory.